On hauti hore on wadi ko handi ngam mai min hokkan mon chahu, ngam jango on bedda tiidal heba min beddina mon chahu.